Haya, min kaa mi anndaa ñaandu Meksik, mi anndaa ñaandu Italii saka mi wiya nduu ɓuranikan. So mi wii mi haalan hen, ɗun laatoto jooni kaa hono mi fenii, uhum. Ɗun nee waayde wiide ɗun ɓurata. Ɗun nii ɓuri. So tawiino jooni <hesitation> mi meeɗiino ñaande ɗun, <hesitation> miɗe waawnoo suɓaade. <noise>